Hati eyo nayo ekuba eli nsonga, oyina kwokyamu, kataito kandi no fukamu habwaki, saaha zinu tosobora kuba nobufuuki bwingi <hesitation> nemba nenyenda nyokyemu na handi nyongere nfukemu <noise>